بيوم من الايام ضاعت عائلة من الطيوغ باثناء هجرتم .تفرقوا طيغ عن طيغ بين الغيوم والهوى ، بس الفرخ الصغيغ ضل يدوغ على اهلو وجماعتو وضل يسأل كل طيغ يغشعو بطريقو.لما اشتم غيحت اهلو وجماعتو .ورجع عليهم وفغحو برجعتو .واتعلمو مرتلخ ما يتفرقون عن بعض.